انا احب في وقت فراغي ان اعزف على القيتار انا احب دلك جيدا انا ندرب القيطارة راني نقلك <hesitation> ندربها مليح ياسر ناس كامل تحب تسمعني ندرب قيطارة ويجو يدورو بية ويعجبني الحال